उंचाई जानो के कारण जो पानी का तामपान बढ़ो एथॉक का कारण ए जा अ जो वायुमंल का तामपान कम हाड़ा लागो जीतू के कारण पानी ऊंचाई ऊबअ शुरू जा आओ अ पानी के ऊंचाई जानो के बाद जो पानी के अणो दूर दूर जाओ अ जैतू के कारण पानी ऊब अ।